Chissu è 'n argumentu ca nun canusciu bonu ma mi mmàginu ca la megghiu manera di còciri l'alimenti pi prisirvari li so' qualità è chidda a vapuri, pirchì li temperaturi nun sunnu àuti e picchì nun si mèttinu dintra l'acqua, unni si ponnu pèrdiri sustanzi mpurtanti.